jélⱥ relún jná ejmí' ué' edse kiää la Köö mýyý ere ï rekiéra exa ñí' juyylⱥ jmí' 'nɇɇ uée' e dxǿ ere kóo'rá jötu jmí' 'né' ué' jönɇ <noise> e ajia' ma dxǿ kö'. Láku xen mýyý e juaa' rá' mý ngý jö, ejö edse kiää ga uɇɇ, jötu ejuaa' rá' mý pápa kö' ejö uɇɇ bá dse kiää ejö kö' <hesitation> ceb ñíjmí, la kúxen ñíjmí mⱥⱥ béé' juá' jná' ju jmíií, ejö kö' edse kiää uɇɇ ba ejö lakú xen, lakú xen zanahooria kö' dse kiää uɇɇ ba ejö, uɇɇ juá'n jná kí dse kiää köö tü jmígiaa ejö e juá'n jná e uɇɇ jotü myjmý' jö a jiä' dse kiää uɇɇ jö köö tü 'ny jmýý ba 'nɇ' dse kiää myjmý' jö lakatí <noise> kiä' e juá'rá' mⱥⱥ kulⱥⱥ ejö a jiä' dse kiää uɇɇ tá ejö, lakú mý jñǿǿ uÿÿ jöba nɇ' jö edse kiää uɇɇ ga kö', lakú mⱥⱥ jö' ajia' ä' uɇɇ dse kiää ejö la nɇ relɇ edse lí juyy lⱥ la' relɇ edse lí jö a jia? dse kiää uɇɇ kadxáa määnuu eï kierá' la 'nɇ' e liira <noise> e uⱥⱥ' ga e boga bá lɇ edse kiää ga uɇɇ.